Sveits om peris väikene riik, <hesitation> maa-alalt just, ja kui ma tedä nüüd Austriaga sassi ei ajaq, sis sinnäq minnäs peris pall'o suusareisele.